Li tenni servunu pi tanti mutivi, tra li quali pruteggiri la casa da lu suli evitannu ca si quadia troppu, mpidennu li taliati di l’autri e garantennu ntimità. Ponnu pruteggiri macari da li scrusci e da lu friddu. Ponnu essiri usati macari pi criari n’ambienti accuglienti.